Ia! Hafaka heverina ho karazam-borona koa ny akôho satria izy, manana hendrika mitôvy vôrona jiaby, manana helatra, avekeo magnantody karaha vôrona jiaby iny.